Zah tsy de managna isa marigny amin'ny fômba finagnako anatigna hôthely isan-kerindro fô, za ka fa mandehy an-tanambe agny taratara sakafo igny de mihinagna aminah hôthely, mananjaigny ka ka fa mandeha a lekôly de mihinagna aminah hôthely, fô hôthely findagna tegna tiako amin'gny sopy tamatavy na amin'ny Foodzone.